ནམ་དུ་གི་སྐོར་ལོ་སུ་བ་ཆེ་ན་དེ། དེ་ནམ་དུ་ལ་བའི་ཐོག་སྦལ་ར་ནམ་ཁ་ཕུ་ཀེན། དུ་ཆིག་ལོ་ཁོ་དོ་ཨིནས། ཏེ་དེ་ནམ་དུ་ལོ་རྣམ་པོ་མན་དོ་བོ། ཀ་པོ་ཐན་དོ་ཨིནས་ནམ་དེོ་དེ། མཀ་མེ་གི་ནམ་དུ་ཡ་ཐེན་དོ་ཨིནས། མཀ་མེ་གི་ནམ་དུ་ལོ་ཡ་ཀུ་རིན་གི། རྣམ་པོ་མན་དོ་བོ་ཁའི་ཧེ། ཁ་སི་མེ་དི་ཆུ་གི་ནམ་དུ་ན་ཟག་ཏེ་གི། ཡེ་དི་ཆུ་སྐོར་ས་གི་ཐེན་ལོ་ཡང། ཀོང་དི་ཆུ་གི་ཨོ་དེ་པ་ཐེ་གི་ནམ་དུ་ན་ཟག་ཏོ་ཨིན། ནམ་དུ་ཕུ་བའི་ཀ་བསོ་ཨོ་དི་ཀི་སུག་ཐང་ད། ལབ་ཆི་ཏག་ཐེན་དོ་ཨིན་དེ་ལེ་ནམ་དུ་ཕུ་ཏེ་དེ་དོ། ཨོ་དེ་གི་ས་ཆ་བོམ་པོ་ཆིག་ཐན་དོ་ཨིནས།